في العاده انا بمشي لي حلاق واحد بس ما بحب اغير الحلاق بتاعي ،عشان ما بعرف اوصف للحلاق كويس انا داير شنو ولمن القي واحد فهمني تاني بحاول ما اغيره لكن الظروف لو جابتني في واحد جديد وبقيت محتاج اوصف ليه بقول ليه لو سمحت عاوز حلاقه خفيفه مناسبه مع عمري